Su ja ñuda ya´a chi ja kaa sa´a ja kañu´u ku ni nitaka saaña chi kayida xiyo, su´unu jitani yuka ku kayiido ja ku calsoni de manta taka kaka yuka ni yiide onte tiempo vina chi vai ntasama ma vina, koo suka kua kajikada ñuda ya´a.